Enɇɇ, lⱥ jére ýn ekiee’ xáaá’ ‘mó kie jélⱥ ngii júu e xí kíí köö mýyý mⱥⱥ nuu, kö mý xⱥⱥ’ ‘mó emare kiöö’ rá jelⱥ juá’n jnⱥ ekii bá ejö, jï’ kúú’ laxena jnⱥ edseli kiú’u’ ná o dseli túú’ ná o tajmí’ re lɇ re lǿra gála jäna, la’ xen mý xáa’ ‘mó kö’ jï’ kií bá ej¨, kúu’ lɇ kié’ emare kiǿǿ’ rá kí la’ jö dse tǿǿ jy mý fíi’ kiée’, dsa tǿǿ jy mý jmýy’ dsa tǿǿ kö mý xáa’ ‘mó emare kiǿǿ’ rá jö lǿn jnⱥ e jï’ kúu’ bá ejö ro’ kí la’ lɇ jmⱥⱥ ‘ñee jö, exⱥ jóo’ relí bá ‘nɇɇ’ e kiǿǿ’ tóorá jy mý xáa’ ´mó kiee’ juiira ú kí jï’ ro’ e kúú’ ba jö, la’ re lɇ júu e ngyy jé la ere juán´n xí jï’ kúu’ köö mý xáa’ ‘mó emare kiǿǿ’rá o emare iaaná jö jná juá’n’ jö e rejï’ ba e kúu’ ejö, kí líi jmⱥⱥ ´ñee jö dse yǿǿ dse lí mýyý xáa’ ere juïï dsa tǿǿ jy mý juíi’ kieé’ dse tǿǿ jy mý jmýy’ kömý xáa’ ´mó emare kiǿǿ’ rá jöto juán’ jná xé’n’n lⱥ ejï’ e kúu’ bá ejö laxena jná jan dsa mý guíi mali kiüú’ ná la’ xen mý xáa’ ‘mó kö’ jï’ kúu’.